ترى أحسن ويك إند بالنسبة لإلى، <hesitation> إجازة نهاية الإسبوع بتكون برفقة عيلتى، ترى هى المثالية التامة، برفقة عيلتى ببيتنا المتواضع المليان هدوء والحمد لله، أنا مالى بجو الفلة والخروجات والسهر و السوالف وهاى القصص، أنا أبى أجلس على الكنباية تبعى، وأشغل الشاشة وأتفرجلى على شى فيلم.